Bueno, e̱ste̱e̱, <noise> tsí xkú tsí nda̱yo̱o̱ rí máján idxúun ñajúún, ste̱e̱ khiin xu̱wán, porque ndóo yáá narasngúu̱n lá lákui̱n rá, narasngúu̱n. Por ejemplo ná mugó-míxúun, ná ná xúbúu̱n mu̱piꞌtsii̱, núkho̱ nduyáa. E̱ste̱e̱, mí nduyáá ste̱e̱ nathane̱-májáanꞌ rí mu̱phi̱i̱ rá, núko̱ nduyáa̱ rí ikhii̱n, ikhii̱n ma̱ta̱xníꞌtsúu̱n, porque nduyáa̱ máꞌ rí tsetse rúꞌkho̱ nathane̱. O si no ste̱e̱ ndo̱ó narathúu̱n, ste̱e̱: ayu- áraꞌún ñúꞌún, ñúꞌún nagúu̱n. O athabáaꞌ mbo̱ꞌ. Kho̱ꞌ nabúu̱n júꞌ ikhii̱n. E̱ste̱e̱, o luego, ste̱e̱, ndo̱ó narathúu̱n a̱dxáꞌna̱aꞌ, e̱ste̱e̱ naguájnúu̱ mangii̱n, o a̱ta̱ꞌa̱a̱. O kósa̱ rí narathúu̱n muni̱i̱ rá, jndóo xó rí nakujma rí nuni̱i̱, rúꞌkho̱ na̱ndxa̱ꞌwo̱o̱ ikhúún rí máján idxúu̱n, nu- nu- na̱ma̱ñúu̱ rí ni- narasngúu̱n.